Bueno, naja tlacuali tipetzin quemeh amo tanto costariui para mochihchiuas, tehan nican ipan topueblo Teteltzinco nah nicuelita xopas, chile molali, chile cucoc, ca matieca tlalilia ica nacabuhqueh o sensillo uo ihsiuca mochehiua uan amo ueltrabajo niman, niman amo uecaua asque quivica ca inon, amo uecaua, tiempo quivica poquito, o sea san tipetzin de tiempo uan niman mochihchiua comida. Namechmovielis inon amo trabajo niman vecse uo niman cuali oc ticuas.